Hmn, wonnde sarde mi raara filmuuji wonnde sarnde jannga defte. Wonnde sarde nden a taway ɓernde maaɗa ɓurii yiɗanki ma a raara filmu, wonnde sarde nden kadi <hesitation> a yiɗataa raaruki filmu a ɓuray raar- a ɓuray yiɗki a jannga deftere. Ngam deftere e saawi ilmuuji <noise> ceertuɗi. Non filmu kannjum maa e ɗum saawi <hesitation> anndal keewngal. So kala ko a hoosi nder maajum fuu a heɓay anndal ngal tefata.